Nkyɛ mɛpɛ beebi a wodzidzi dɛ mankotsee mɔkɔ akɛtsena beebi a wɔtɔn edziban na matɔ edziban edzi. Beebi a wɔhwɛ sene no de, mpɛn pii sene no koraa ɔannko-kasa mpo ɛwɔ sika a ibotum atwe egu wankasa w'ahomatrofo do anaa ibotum ahwɛ wɔ tɛlɛbihyɛn do naaso edziban ne dze megye dzi dɛ ɔnnyɛ edziban bia na mpɛn pii no yenyim yɛ. Bi wɔ hɔ a edziban bi tum dɔ wo kɔn nso nna ennhu yɛ. Ne dɛm ntsi inyim beebi a wɔtɔn bi na hɔ ye a na anantsew akɔtsena hɔn edzidzi agye mframa. Ɔno so ebehyia nyimpa fofor wɔ hɔ ɛne beebi a woyi sene no mpɛn pii ma ɔyɛ fɛw no woyi no ewimber nso beebi a wɔtɔn edziban no aberbiara etum kɔ kedzidzi ma woho baa w'.